أول شي خد شريحتين من الخبز حط شريحة جبنة على وحدة من الشرائح، ضيف شرائح الطماطم والخس أو الخيار فوق الجبن، بعدين إذا تحب حط شوية مايونيز أو كاتشب فوق الخضار غطية بالشريحة الثانية من الخبز